Ujun nivengani nijaxta este, iin iin este nrivi njin iin estde iin tinana iin iin este tikon, he jin iin ya'a kuii uu oni ni xakanu xakanu nayo'o yikan este ena'a este huevos revueltos njan kuan xa'an ajan español pero ho nrivi xaka no njin no tinana njin ikon iin ya'a kuii xanijan xan. <noise>